Kalo menurut kita binatang yang paleng pande tu burung luri karena yang kita lia deng kita dengar biasa kalo burung luri kalo dia pe tuang kaya pegang makanan bagitu kong mo kase makang itu dia so tau sudah langsung dia kaya kase kode pake dia pe suara dia tau kalo dia pe tuang tu mo kase dia makanan pas dia pe tuang kalo so kase makanan pe kase kasana langsung kaya torang kong dia basimore pas pe dapa makanan itu dia langsung makan tapi abis kalo-tapi abis kalo dia pe makanan itu yang dia makang tadi so abis itu dia <hesitation> pangge dia pe tuang <noise> baru dia minta kaya torang tu kaya minta makanan itu tambah ulang. <noise>